Exa kanó kando yuté iho especial, <noise> kono xa'a h <hesitation> kano kandí to'ñó, taxano mulí, unte ihó inkatu ko'oxa kanú ña xa kú keté xhi xhi kuxhara ñoó kaná.